ها منقدبش عليك أنا لوكان نروح اليامات للمريخ باه نروح نضرب عام لا لا أسيدي أنا منروحش، ن-نخسر حياتي كامله أنايا عام قبا نشقى نروح ثما و نرجع، أنا منروح ما والو، نعقب عوايمي هون في لرض مع صحابي و حبابي، و أنا في المريخ واش راح ندير بيه أنايا، أنا ماني رايح نستعمرو ماني رايح ندير بيه حتى هي، أنا لأرض تكفيني ها لرض واسعه واش داني للمريخ أنا.